باش تطبق الملابس كما لازم، لازم تبدا تحطحم فوق الطابلة، وتبدا، بالنسبة للتريكوات تبدا باليدين و تطبق و بالنسبة للسراول تطبقهم على زوج و تطبق.